<hesitation> kongoi mising. <hesitation> tyondo notok kyokere ne nekonu tapatet anan ko ne ne tomkai kekere ko makalalut, <hesitation> makalalut ko kya ketu kyakere aya- ya- ya- ayaki eng' tumin ako <hesitation> kya kyakeer eng' in <hesitation> <hesitation> tyonyotok ko kyakere eng' kyakere ko amining, kyatinye kenyishek taman ak muut, kongoi mising.